Ndikka mi laato baccel gam mi siwto haala rondaande e kuugal e tampere. Gam mi laato cemmbiɗɗo, mi fija, mi ɗaano, mi siwto no mi yiɗi.